لو كنت مظطرة باش نعيش في جزيرة بالصحراء عام كامل الحاجات المهمة اللي يمكن نهزها يمكن خمسة حاجات اللي هي: الماكلة، الشرب، الفريش، الحاجات اللي يمكن تسليني <hesitation> تقصر عليا الوقت، وحاجاتي الشخصية اللي نحسها يعني مهمة ليا، هذيك يعني أهم حاجات ممكن نهزهم.